אִלַא טֶלִיפוֹנִי מַאבְגַא יִתְפַתַח אוּל חַאגַ'ה נְדִירְהַ הִיָא נַחְבְּסוּ בַּשְּׁוַיָה וְנַג'רַב נַעְמֵל רֶיסְטַאט בַּזַר דְיַאל הַפָאוּר חִית מְרָאת קִיתְשַנְג ג'יר הַמוֹבְקַאט, אִלַא מְחַדְמֶש נַרְבְּטוּ בַּקַאבֵּל וְנְשּוּף וַאש קִיתְשַארג'ה לוֹ לָא, מִן בְּעְד יְמְכִין נִמְשִי עַנד תַּקְנִי נַעְרְפוּ מְזְיָאן בַּאש יִפַחְּסוּ וִישוּף וַאש הַמוּשְכִיל מִן הַסִיסְטָאם לוּ מִן הַהַלְתוֹוִיר וּמַכְנַגַמְרֵש נְצַלְחוּ בּוּחְדִי חִית מַאבְגִיש נְזִיד נְעַפְּסוּ חַסְלּו וַחַד יְעַרֵף וַקְתַאש יְטַלְבּ אֶלְמֻסַעְדָה.